to, kafəŋ ka tlii ii jləməg-gama ka ɗuɗugwaŋ dək jlaɓətkala. yanda bee ankal ləla <noise> oo, jlaɓək kuŋgwakci, ɗabiaak kuŋgwakci blanna kwaya, konoo dama kə jlama təni ya ya bəɗyəg ankal ni ta vadi, atiyii ankal-la ta vadi, kwari kaka ta balil-wun barkak-kuktlal kuma uktlii wi ɓa ən dee ka jlamə gama zaa maduwa za blama yoo kwaya akci ɓa ya kuzguzək ciŋ jlabək duniya wanda bee a kci va na vajlaŋ wana blambii bai. kuma amagi bee əndee ka jlamata ni, ata ɓa ata jlərteek akjiliifa mama fii kada wun vala za wunnəl mədu maduwa na nun jlama bee kada bai, don dama aləla nee kə dugwɗugu ata zə makak jlaba kalapiya amgwakci mamakatək jlaba kakpiya akci kuma maduwa nee marəmma, don tii ɓa ya jlan kama see kə ɗagɗəgə aŋgwajak angwa be ya jlaŋ-kama ageku, ba tawan ɓa maduwoo tawan ɓa kə jən kak-aktee-ma, kə jaŋ kakwtee ma nəŋ yin gaɗi yan kakwtii təsəwa daŋ dək ɗula. kəkwtaa təsəwa dək dula kuma da jlaɓi kalapiya ya bəɗyuu bai, amma kə ba gama za zə'ankal kuma dama aŋgwakci ənda zə'ankal anda bee va makaŋ jlaɓo kəlapiya kwai tam ɓa ya jləmuu ni atəkwta kazi ka jlameeta fii yaye ata-alaq ta kərənti, ta sagə ɗala bee ata ɗalee gi, ata yoo gama ba ba gama bee babuu kəza neetu ma almədəa atəta tadii gi əmnya, too aŋkənau a dama amak jlama ɓai, amak jlaba dai ka makə bee bee, dama ankal-la ga vadak, gi yii ankalni ga vadaŋ, almədu, atəlmadu, wa jlama, ata jlamu, kəlmə deetu maduwa aŋgwagi ya ye, kəzəneetu mama danuktlayu tə jlama kada, atə zənək ci ma aci tə jlama kadaw aci tə jlama ɓai, ata zənəkci mama babatkuwun mama wunən jlama ɓai. kaga a kuŋ gamu bee ba buu nda va, nda va makau za'al, aluubee ba bu kag ajləɓa rappa dək kagi bee ba buu gi va makag-jləba kəlapiya kwai. gama koo tawanɓa kaŋ koi jlamii na kuma bayan <hesitation> aŋg wakili ɓa kaŋ. kakwtii ama agaku ɓai, amoo ɓa kabaŋ kakwtii ama agaku ɓai, amoo ɓa kabaŋ kakwtii na se yaŋ ka ɗuuk maduwa be be babuu kaalayu azga naŋguwa, akici azgauu maduwa zə daraja, amma kə jo za kə tawau amaza aŋgwa kəndi be aŋgaraŋ, aŋgarən, masək kəmbel ni, to gi ɓa kə dawo ni wunyatkəli baa jlamee gi a dakanək sədyək kəmbaluu. tii yaa amakak kaman tə maka be ba bə maduwa bee ba bu zu matəkək kaɗa, amma kəkwta a aɗan ya kəkwta ma kakwtii ni, yim gaɗi yaƙwtayii kamaŋ, ama bee ba buu gi ɓa yadgwa kuluu ɓai saboda haka gama dai tii ɓa amakoon ya maka dii ba buii a <hesitation> zu, ankaluu gə vadak, atazga nuŋgu wa, iyayiila azga fii kalkala, att atajlaŋ fii kalkala biini nda, nda a jlərtee tu, kə da'a za ya bleetəg sawariŋ ata atalagu ta kərənti gi tadgwə ɗalak kəmnyani ato ta jlamdu ampani, saboda haka gama tii ɓani ajləmu ni tə maka bee ba buu akci nakalən ci anayi ta lamti gaɗi, kadgukulək jləbətkala atə yii tadgwu kulək jləbət kə.